ଅସ୍ଟେଲିଯା ସଂସ୍କୃତି ପସ୍ଚତ୍ର ସଂସ୍କୃତି ଦ୍ଵରା ପଭଵୀଦ ଥା, କିନ୍ଟୋ ଅସ୍ଟେଲିଯା ଅଧ୍ଯଵାସୀ ଏବଂ ଟୋରେଶ ତ୍ରେଟ। ଦିପ୍ପକୁଞ୍ଚଵ ସଂସ୍କୃତି ରେ ମଦ୍ଯ ପଭଵର ହୈ ଇଚ। ଅଥାଲେ ଲୋଗୋ ଵାନେ ଭାଯା କାର୍ଜ କଲାପକ।